والله تبي الحقيقة، المؤلف ما يصير مشهور، ولا أحد يدري عنه، ما ينشهر إلا الممثل، عشان كذا بصيرممثل مشهور، مومؤلف مشهور، لإن الممثل هو الواجهة اللي تشوفها الناس، وهو اللي يؤدي الدور، وهو اللي يكون ثابت وراسخ في عقل الناس.